الحصان بالنسبة ليا من احسن الحيوانات المفضلة لي عندي ملغري انا معنديش حصان و منيش قادرة نزور فليزسطبلوات و الكل اما الحصان يجيني حيوان اليف محلاه ديفي يعبر على القوة نتاعو <hesitation> حسب <hesitation> التاريخ و الكل الحصان من اكثر الحيوانات المذكورة و لي معروفة و <hesitation> الحصان بالنسبة ليا حاجة ياسر طايرة على روحها